അന്നി കുക്കല ജഥുലു ഓകേ വിദന്ഗ സ്നേഹപുര്വകന്ഗ। ഉന്ദവു കുക്കല സ്വബവമ് വതി ജന്യപരമയന। ലക്ശനലു സമജികരന മരിയു അനുബവമ് മിഥ। ആദരിപദേ ഉന്തുന്ദി സ്നേഹപുര്വകമയന കുക്കല। ജഥുലു ലബ്രദോര് രേത്രിഏവേര് ഇവി ഛല മുര്ദുവയന। സ്വബവമ് പില്ലലഥോ സ്നേഹപുര്വകന്ഗ ഉന്തയി ഗോല്ദേന് രേത്രിഏവേര് ബഹുലന്ഗ പ്രേമിന്ഛു സ്വബവമ്। കുതുമ്ബനകി അനുകൂലമ്ഗ ഉന്തുന്ദി ഭിഗുല് ആതലു। ആദദമ് ഇശ്തപദേ മാനവല തോ സുലബന്ഗ। കലസിപോഗല ജഥി കോന്ത മന്ദി ഗമനിന്ഛു। പേന്ഛാല്സിന ജഥുലു ഛ്ഹോവ് ഛ്ഹോവ് സ്വതന്ത്ര। സ്വബവമ് കോന്ത ദുരന്ഗ ഉന്തയി ശേബ ഇനു। പോത്തിയ ഉന്ദേ കനി കോന്ത തലപത്തി സ്വബവമ്। കലിന ജഥി അലസ്ക സ്മല്ല് മുതേ ഛല। ബലമയന സ്വബവമ്, സരയന ശിക്ശന അവസരമ്।